Ai misy zô olona reka zô an de ankatoavina be si ra zakeny sady kôa inoana be si, de mitombona si Zany hoe misy olona reka de azo antoka de tsy mampisalasala si zany ra zakeny, zany mantonga hoe misy zany olona natôkana ekena fogna.